لو كان بإمكانك زيارة المريخ لبضعة أيام، لكن الرحلة تستغرق عامًا كاملًا، هل كنت ستذهب؟ لِمَ أو لِمَ لا؟ ايوه، كنت بوافق على الرحلة الرحلة للمريخ تجربة فريدة من نوعها وتمنحني فرصة لاستكشاف كوكب جديد وفهم الطبيعة الكونية رغم طول المدة، إلا أن التجربة ستكون مليئة بالعلم والاكتشافات